Hëh, di të bëj një gërshet të thjeshtë dhe mendoj se është një model llesh praktik dhe veloce. Megjithatë, as unë dhe as njerëzit rreth meje nuk bëjmë shpesh gërsheta, përveçse për raste të veçanta ose për të mbajtur flokët në rregull gjatë aktiviteteve si sporti.